<noise> Gwarŋo wo kindo gi kebe ŋgey ga ŋgey koyo bay. Don sabili da za boro ka wundi ra da gwarŋo di ni na kee iga ka. Balle di nigani ŋwayandi dole za i di nika wundi ra ba taray no igo iga hini kin gana ni fuuwo me ga dindoni i ŋwayandi yan. To iga ga ci gwargo aga nunawa iga koyo no aga iga ŋwayandi dinga diya igama gana ka di igay ŋwayandiyaŋ kan ni doo nandi ise din. To iga ga ci sabili da gwarno ga cabe iga koyo no zama hay kulubkaŋ boro ga ŋwayandi fundo koono no dole amin guna zama ifo se zama ŋwayandiuaŋ din kan niga te ise din ase no iga kulawa da niin don sabili da ŋwayandiyaŋ Hay kul kan mono boro gi ɲwayandi nidii aga nunawa iɲga gin bay ni woniŋga koyno. To iga ka ci ysadin kan aga nunawa iga koyono da ŋwayandi yaŋo din se Amma haŋ kan nisi ŋwayandi baa ninwo akoyno mate no aga te ki cabe ni wo akoyono balle amin gana. to ni dii iga ka ci yadin agin gana don sabili da ŋwayandiyaŋo kan ni doonandi ase din amaga se no <noise>